Tarihi lesdi mai kanjum on hebanki damngal berber ha lesdi mai. demngal Berber do nder dengle arande maudi ha lesdi mai je wati ummatoore lesdi mai latti andaabe ha duniyaaru. demngal mai fuddiri on ha lesdi mabbe mai hidde yabbita nasta ledde fere. do nder kowadi duniyaaru andi ummatoore lesdi mai ngam be latti hambe on fuddi volwugo be demngal mai ha duniyaaru pat.